Iya to injo ballona punna tappa paka rannu ki do, anuji intu biasana doik, iya to injo doik a nomor se're iya, ka anreja injo polea do, mingka ka punna ni isse to mintu kapang bela punna anre doik, ntere kamua anua na injo selain doik, <hesitation> jamaang punna rie jamaang ballo to i tantu to i, tantu to i angkua sikunjo na antama gajia, <hesitation> ballo to i, jari, anu pole <hesitation> kanre-kanreang, <hesitation> kan punna riek bangsa mae ni ka'rakki, arak nihalli kanre-kanreang kan doik pa isse, jari iya injo ballona punna rie jamaang, nguppaki gaji,, apa-apa arak nikanre apa-apa arak ni halli, <hesitation> ballo to i, tala mikkiri labbu ki punna rieja doik, anu ba anu, anu todo pole he, <hesitation> <hesitation> anu ballo todo punna <hesitation> la pakarannuki injo, punna seha' ngase injo anua, <hesitation> anronga apa ya mange sipammanakeng, injo ballo to anganu todoi rannu to i ni sakring do punna <hesitation> nu rie mo jamaang a. Riek ngasemo apa-apaya, nampa seha'-seha' to injo tutoa ya, sipammanakeng, seha-seha ngase, <noise> anua ntu nganu todo urang-uranga mange, mingka anreja injo polea mingka biasaki mile-mile urang do, riek to urang biasa nu haji ri dallekang, rie to urang biasa doik a ji nakuangang, <hesitation> riek todo urang biasa, <hesitation> manna anre apa-apa ya na-na urang jaki, iya injo ballona punna urang nu nu tala rie apa-apayya na nganu jaki anreja na mandang ri gitte angkua apa intu mae, <hesitation> iya ji injo kapang nakke paka sannang a iya, intina angkua seha ngase i tu toaku na sipammanakeng.